Si, pué sel éticu si la EA se gasta comu una herramienta pa sostribal dezisionis, sempri que aiga traslumbreu, responsabiliá umana i se tengan por cuenta las demúas que puein trayel ala sociedá i la ética.